اجمل زهرة شفتها هي وردة اللوتس شفتها العام الماضي في بركة صغيرة في حديقة عامة كانت زهرة جميلة جدا وانا نعتبرها ان هي اجمل الزهور هي زهرة اللوتس واس- منظرها كان يعطي منظر بالجمال والاحساس الجميل وشكلها الرائع يعني شكلها جميل ورائع ومبهر وسبحان الخالق يعني